Ase amǝre ka ngun nyieye nyi wut e du Ejagham ka erik i ngun eyere nya ase amǝre mma wut e bhae kǝn e kpughe mma tat a kpughe a ching a ching a ching kǝn nyim eyere erong a bhak wut e bhak e bha kpughe e kughe ase amǝre a chora Ejagham na wut. Mmon kpe a ri ka onyoe oya a ki yuk ejagham a ki yak ekpak eyum nji nse na nnyen a chora na ye a ki yuk kpe a tum ye fam kpe a toe ye se a yim nji ejum nnyen nji. Nnyen a ki chot ka ejagham nji na mmon a ki yuk kǝn ngun eyere nyi eye eyum nji ejagham ase eti eti a ro menghe o chot bi yum na abhoninyen ka onyoe nju e chǝbhe e kǝna abhare ane e chora na abhoninyen ka onyoe nji. O ki kume na mmoninyen nnyen yot nse yot ebhare nji nji na e chǝbhe e kǝna kpe nne a du ngo ka ere kpe a to yese nne nyo nfa nyo o yuk ano abho achora a du oyabǝt o ki to se baram ka jena a ka yuk abho a chora eyum abho nji nse abho a jimi na abho. E kǝn ebhare ane e ki mba ochi an ngun eyere ka ejagham ejum nji e kore ejagham abhon okim eyim mbi mbi o yima kpe o fame ka ere se chai Ejagham ane mma nfa. E m em <hesitation> ojimi abho or ebhǝn abho kpe jen kpe jen nji abho nji a yima e kot wut e nob nong a yim a ano. Kǝn abhon amǝre mma eye bicos ka nchot o obho ekpin nji abhon amǝre a yima eyim mbi ase amǝre a bha na mbi kǝn wut fǝne erong e bhak e bha kpughe fep kpe jǝt nji e nyǝne e jak ochi na nji chang ka obho ngun nyi a kpighi abhon e chǝbhe e yima okpa e kut wut o ki yim erik aji afo ase amǝre a ki yim ejum a yima na oyebha mbǝnghe e Bitǝm ka obho nne nyo a fia chang mmoninket ka obho nne a fia chang kǝn eye ka ngun eyere e ki yim ejum oyebha-mbǝnghe e ki kǝ bitǝme e fi e kǝn ngun agun e fi ka abho e kǝn eyim ejughi mmonset ofira eyo e kpighi onok e kǝn bitǝme e jǝm nfone e yim eyim abhi afo mbi ase amǝre a jimi na wut a tonghe wut mba mma e ki chǝbhe e jena na atem e yebha mbǝnghe e yo a amǝng na atem. Eyim ambi afo fep bi tan ka jena ngun a yong he na kpo changhe nong nji e bha e bha kpughe ase amǝre.